Ny toetry tsy manam-paharoa ananan'ny boloky, voalohany aloha, boloky anisan'ny vôrono tegna mahiran-tsainy indrindra, satriao raha vao misy zany ilay raha signialy zany ataon'ny tômpony ohatra hoe na fioto zany, ampôdiny iny, aveo koa izy anisan'ny biby tsotra ary tsy milefa izy koa fa misy raha tianao atoa azy.